Na ra refrigedor siempre riet to ra beñ ne re lla nu ra beñ rsine ra beñ ni ruñ ra gan rsine rga smeline rsine llar ni nac sheta pues digaldi rulli this beñ pues shisa lo lla na rsieñ te shí china shiñne ca sa ro ru sira beñ shinic ruñ ra beñ por rac sac shi refne ried te göl ni ruñ sac ne lla nic ruñ sac ne chic ruñ-ruñ rac sac- sac ne pues callun saac ra beñ shinic chic per hui <hesitation> siempre rshiñ ra cosga rao- ra refga sa na sheta ru cari ra reef sac pur ra reef faals cari na sheta ru nac ra ne sa nac ne cashi na ra ni cashi ra beiñ ni raap reef cashi pues raap ra nicne na juuk sac ne na gust cayun ne este seiñ cayun ne sirb lo ro ra banga cayac cayun gactis ne porque ni antigua ra ne lla rani nu ra na fals cari ra nic na shetaru cheu cari sac rane na sheta na nu ra mark steñ ni lára yemga nura- nurane lá ye- yem lla nu rane lá este samsung per yem mas ru ni buen bri lo ra ra reef antigu ni nac rapra beñ lasha re stal ra reefga nu re sheta este bali bshin rane ra ni rnibeñ nac mark sac llet ra mark antigue rec pues cheu rri rane larane na asta na cheu cheu nac ra reefga rac sine rac sac sine pues na calluñ ne seiñ Na china rshiñ reef ra beñ pues ried te göl ni nac ried nes lats nesa <hesitation> mitl rec nes san paab este ruñ sac rane riet re nic nac ni riun sac ra lora ra aparatos antiguos ni nac raap ne re pues ra ra hiip gol ra hiip tiemp ni sua ra nsac ra ne na canera beñ lla ra parad ni nac ni na ni cari ra na a shetaru ruñne sirb nisa ni un nil te bis tine guuñ sirb llet ra deek a pues rac sac ne gust callun ne seiñ stedi nuev como-ña cheu cheu <hesitation> na ni nac ruñ sac rashine mertis sa rcarashi porque <hesitation> sheta rcarashi huiesh te bal sibeñ te reef coob pues huiesh se ne este lla nde mer tis rcarashi- rcarashi como te tiop mil tiop mil rool rac sac te reef ried rashi asta re pues rac sacne lla de ba gug sac ne ba guc sac ne per ra reefni tiemp nic nac ni rac sac par tepas suñ nic dur tiop is choon is tap is lla ra reef ni nac ni dura cari ca na mas cayac sac rane rca rashi huiesh rac sac ne sigac per sheta ru ruñne sirb rshinsac rane Na reef buen nac ne par ten nac shiiñ ra scomid beñ ra te cos ni ruñ beñ rsel cheubeñ lenga rate rap este cos ra ra comid ni raubeñ ish ra te cose ni ru soob ruche- rucheo ra te ra cos ni nac <hesitation> riañ soob ti beñ hioloshne nashi shi chic lieb sine stedi nuev lla va callau sac beñ rate cos <hesitation> comid ni ruñ beñ saca na gacne shi va sac sac ra ne rri ne len reef shet shinicdi lla sheta ca llunbeñ desperdish ra ne chic callucheu com callau beñ ne ría ste tiop chon shí ruñ rane guant len reef par nic nac reef ruñ ne buen beñ.